<hesitation> lagu no lalodiai daba natoreisim negenai, daba ti dia akaram, femli ida. Ahelai heboum, titi ainum, ruma, lalodia ah sekem gau namo negena arakatanidiam. Mereki aurim- mereki aurim, sinamai ida helaim bou. Amai daka, bese ida ahelaim, eorem ruma outside ida eitam, dabua aurim, dabua peigim, anohoboum femli ida. Ruma outside ida, gabu adarom. Mai tadi kaka ida ahelai eboum. Magau stori storim, amai kone noho lalodiai, daba- <hesitation> dina lalodiai negenai lunch akaram. School maragidia school eore elou ema eda, lunch akaram eanianim. Eorem mereki ma auri loum. Ma mai, frens ida ahelai heboum, bese kekedia memerodia ida, Ahelai eboum ah stori storim negaidia aneane abim. Aneane abim ahelai eboum. Amai, diba storida akaram. Negaidia amai jokes akaram akirim daka. Time ma bai ita sina tama <hesitation> boim negenai, amai hebouhebou ma akouam, alou alaom rumai. Amai ruma lalodiai ma sinamai tamamai seh eamaorodim- amaoromaim, heina dia- eina gau akara, mereki aura nanadu, oelai eboum, sinana- sinamai ma ah nanadaidiam, gaukara aidia noho baia karam. Egoum io gaukara eina. Heinadia bakara orem, balou bala, turamu ida bahelai hebou. Ma amai gaukara akara lou, haelai heboum. <hesitation> tadikakamai vara, bamomai ida ah stori storim. Ema, ura storidia akaram. Baia helaim, o negaidia matamai amautam negenai da, doh ahekure sisinam. Beorem ma atoreisim sinamai ma, begoum doh ala, lalam doh aita henuai gau haida ma ba abi. Adiho alaom lalamai aitadiam. Sinamai eda ura gaude abim, ma alou amaim. Ahelai boum, sinamai seh ma <hesitation> sisiba henimaim aida ahelaim akamonaim. Daka sisiba herevadia akaram. Sinamai sea maoromaim, bala, ta adrai aseda au rakuraku. Anian baita nadum dainai. Baiala, uda lalodei ma au baia tahum, amai nanadu daidiai. Hadrai anian nanadu daidiai. Bala uda lalodiai au batahu balou baoma. Aima ahegrom, uda laodia odibam mai garidia dainai, tadimai memeroda kakamai memeroda aboiridiam. Idia ida alaom au agogom, alou amam, <hesitation> sinamai seh, tadimai memerodia kakamai memero dehamoro, ranu bala ba utu. Taihumu veridia seh anian beie nadu. Idia ma edio ela ranu iutum. Aibe ororoai anohom. Beh idia edio elam negena aida idia anaridiam. Idia elou emaim negenai, aida adrai anian anadum. Adrai anian anadum, vavamai o, kakamai, o ruma maragidia haidia henuai negenai, idia iboda bemaim, baia helai heboum dabarai baia aniani. Festim auram baia aniani negenai, Vaevae takaram, ta gurigurim, gabeai anian tanim. Baia gurigurim, anian baia anim. Beorem negenai, ai keken seh dabara baia, hatodia namonam mereki baia huridiam. Beorem negen da alasim da buatau, sigasiga averim, helai eboum stori stori. Negaidia beh ah stori storim negaidia beh, ahelaim da, memero amaorodiam gita atahu aneane aita abi. Aneane baia abim, baia nohoboum.